Ekpin-ni nne na etongha ekpin-ni nne nong ori ka ngun. Because ekpin-ni nne ee eri oyen-na nji o-bu nne na ari ebi nne oki menghe, nne yor ari nyen ni nne oki menghe se nne yor ari nyeni-nne. Ekpin-ni nne eka yonghe omenghe. Ekpin nji a ki-jen na we, o-ki menghe se nne yor a-jen-na ka nyen-ne ekat. Ekpin eje erong nji a ki kpin, nchot yee a-chora ka nyor, eki yim se, eeh, nne yor nne ome. E-tu ane a ki chot-n-chot, ayok nchot anyi afo, a-jim a chot feb-feb, achor adu akak ka oyoi, ka chang-o-chang nji o-chot-o, aki kak. Ekpin-ni nne, o-bu ori nyenni-nne aki tor se we nyen-ni nne, o-bu ori ehbie nne aki tor se we abhi nne. De-e ekpini-ne etonghe ka biji eba, de-e ekpin-ni nne etonghe nong ye amongha. De-e eka tonghe se nne ngun na amongha. O-tor se nne ngun aka ra, nne ngun, a-yim-o-kara. But Obasi mbi omongha na oki tonghe se, nne yor ne eno, nne yor ebi nne. De-e eka follow ane ebi ane ka o-bu etor se ejen ekat ejem nji abho yen eteek Obasi, e-mo ye. Because ekat-ri-nne, o-follow ekat nne, nji tat, nne anyo ebi-ne oji ye ka ehbiri. Nong nne, Obasi ahbia ka ngun ka biji eba, de-e iekpijn eja nde-e etonghe se nne fin-he-erong a-ki kume ka mpoi a tor se nne yor n-yeni nne. De-e ekpini-ne nji we oki kpin ka ngun, kpe ka ebam n-ji o-kuma, kpe ka nwut kpe ka ehbin, de-e ekpin eja etonghe nong we orinyen-ni nne. Ka kǝn a-afang ka osor ka okpi nti, ka kǝn echi eja ka osor ka ntem nne nyor-ngo a ka fon nti, we ochib-ochie-ma-ye ka a-kat. Ejieh nji enob-o, chang. Kǝn ekpin-ni nne. De-e ekpin-ni nne etonghe ebhat ka ochi o-bha. De-e ekpin-ni nne etonghe oyeba-mbinge. De-e ekpin-ni etonghe nong nse-o-wa na nyen-o-wa a-ji-a o-bhag ka ngun nyi De-e ekpin or nti ma ehbai anne a-chibe a-nama okpi ngun, a-nama mkpa nyi enungha onunghe. Ofu ochie, nyor a-ji nam ekpa, ofu ochie nyorfa aji nam okpi ngun, ee-hibe e-tama afang, eh yima ejok ese-a-ose, e-wura-o wut, ejum anji eka nob. We kǝn ntem nne nong we o-kǝn n-doo.